أفضل <hesitation> العمل خمسة أيام لمدة ثلاث ساعات، لأن هذا بيوفر لي توازن بين العمل والحياة الشخصية، العمل فترات طويلة، لا أقصد العمل فترات قصيرة يوميا بيساعدني على البقاء، <hesitation> عشان أكون منتجة ومنعزلة عن الإجهاد، بس العمل يوما واحد طويل بيكون مرهق وبيأثر علي سلبا وبيأثر نوعا ما على حياتي وعلى جهدي.